طبعا انا اذا الوظيفة ما احبها وانا اقدر اشتغلها براتب عال بختارها هي اكثر والسبب ان الحياة صارت صعبة والظروف صارت صعبة وعلينا ملتزم مستلزمات واشياء مسؤوليات لازم ان احنا نوفرها في حياتنا. فعشان كدا بختار الوظيفة اللي براتب اعلى.